Dadi ua, ahu nena ge siyoko ngone toma you, siyoko yali ngone toma alu, dadi fo ahu ne ngone fo so dofu ma torora, sedaba ngone baca syukur te jou madihutu. la ngone na ahu ne ena sanang, me kalo ngone fo gahi garamoi se fo baca syukur ua se maya duga sanang ge aku ua